الوظيفة اللي انا حاسة ان انا هنكون جيدة فيها من غير شك هي انا نكون مترجمة ومدرسة في نفس الوكت. لاني شايفة ف نفسي المهارة اللي تخليني نعرف نشرح ونوصل المعلومة ونعلم الطالب من الألف للياء. واني نخليه يقدر يتلزم ويذاكر ويراجع اكويس. انا زي ما باشرحله نديله الجدول والتعليمات والطريقة اللي يذاكر بيها المعلومة اكويس. فانا حاسة نفسي في وظيفة التدريس جدا وحاسة ان انا هنكون كويسة فيهيي.